Olwishi ohalu telekwa pamukalo ngu, ngeenge owaala wu teleke olushi lukale olwaanawa, tango katshina nee kutya owelu kosha momeya omatalala nenge ino lukosha, shaa welu tulapo ndele omeya taga fuluka, gafulukapo ngaa lwaali lutatu, omeya ngono otoga kuthamo, olushi oto lu dhindi ngweye otolu kosho, shama welu kosho shi tokelu tshunapo shaashi olwapyako nale katshona, <hesitation> ino dhimbwa ne oku tulamo okamongwa, oho tulamo ngaa okamongwa opo lukale lwa towala nawa, shama ne welukosho, oholu tshunapo ne toka tulamo ike uumeya uutshona, natango shama gandjene nawa nenge gafuluka ngiya ngweye oto tulamo olushi lohe ndwiya wadhinda ngweye otolu tula mombiga, to tulamo ngaa nomagadhi, ngano tatshi kukwathele opo olushi lohe lukale ina lwiikwata, shama wa tulapo olushi lohe ndele inolu kosha nenge ino luyuula nawa, alushe olushi lohe shi ike talu kapya, oluna okukala lwiikwata nenge haku ti lwafa iithima, so, opo ne wu yande olushi lohe lukale ina lwiikwata, alushe lukosha tolu kosho nawa, uunene momeya nga gafuluka ngweye otolu kosho nawa, shi tokelu tshunapo. otokelu tshunapo ike nuumeya uutshona, ngano owa teleka olushi olwaanawa.